<noise> neꞌg minn c̲h̲ow arroz nak tibu nak xiaꞌ arroz nkob, xiaꞌwu te arroz o xiaꞌwu komid, komid guꞌn xiaꞌwu nak arroz nkits, sdzaꞌlo kwalkier komid ti biꞌlzë naku mol naku sdzaꞌlñawu nup nizëd o yuga minn c̲h̲ixkwaꞌ arroz nixnë arroz nixnë c̲h̲eꞌn yu or c̲h̲ak stsaꞌl minnu kon nup berdur xc̲h̲oꞌbu lën plat.